الولايات المتحدة الأمريكية تشجّع على الفردية و على حريّة التعبير. أي انسان عنده رأي من حقه أنه يعبّر عليه، من حقّه أنّه يـ يعبّر على الـ الآراء نتاعه و التوجهات نتاعه.